ऐसो अवस्थामे मय कोसिस करंगो कि आदमिके जा ना लागय कि जा कुत्ता हय कहिके । <hesitation> कुछ ऐसो व्यवहार दिखाङगो विनके सोचनके मजबुर बे हुईजामय कि जा कुछ विशेस हय कहिके । और बहे बखतमे मय कोसिस करङगो कि मय आदमिसे कुत्ता बनो हओं तहिमारे मोय मद्दत करओ कहिके ।